أفضل طريقة لإنهاء يومي هي إني بنقعد مع الأهل و الأصدقاء و نسولف شوي ، نحكي <hesitation> نشاهد فيلم بعدين بحاول إني اكتب و أدون ملاحظاتي و أقرا شوي أقرا قصة أو رواية قبل م ننام ، بعدين صفي ذهني و <hesitation> ننام لنجهز لليوم اللي بعده.